peningar geta aldrei bætt það tjón sem ranglátur dómur í Guðmundar og

olli þeim sem voru sakfelldir og fjölskyldum þeirra þetta kemur fram í frumvarpi forsætisráðherra um bætur sem lagt var fram í dag hátt í sextíu manns var sagt upp störfum hjá ísfiski á Akranesi í dag segir þetta áfall fyrir samfélagið ein umfangsmestu réttarhöld í sögu Þýskalands hófust í dag í máli fjögur hundruð og fimmtíu þúsund eigenda

dísilbíla gegn framleiðandanum fólkið krefst skaðabóta vegna mengunarmæla sem gáfu rangar upplýsingar rekstur félaga í innanlandsflugi er þungur og ólíklegt að skoska leiðin leysi vanda þeirra segir forstjóri Ernis erfitt sé að keppa við aðrar samgöngur sem hið opinbera stærðarinnar dróni hefur svifið yfir húsþökum á Akureyri

er búinn hitamyndavél sem á að finna leka í lögnum og koma í veg fyrir vatnstjón

gott kvöld nauðsynlegt er að ríkið greiði bætur sem viðurkenningu á rangindum í Guðmundar og Geirfinnsmálinu þetta kemur fram í frumvarpi sem forsætisráðherra lagði fram í dag stjórnvöld hafa boðið þeim sem voru sýknaðir og fjölskyldum þeirra sjötíu til áttatíu þúsund krónur fyrir hvern dag sem þeir sátu inni fimm manns voru sýknaðir í Guðmundar og Geirfinnsmálinu í Hæstarétti í september í fyrra Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ákvað nýverið að leggja fram frumvarp um heimild til að greiða fimmmenningunum bætur Katrín lagði frumvarpið fram í dag þar kemur meðal annars fram að bætur verði greiddar þeim fimmmenninganna sem enn eru á lífi og á sama grundvelli til eftirlifandi maka og barna þeirra tveggja sem eru látnir fjárhæð á að miðast við lengd frelsissviptingar í hverju tilfelli fyrir sig bæturnar verða undanþegnar skatti þá segir í frumvarpinu enda þótt fjármunir geti aldrei bætt það tjón sem ranglátur dómur olli hinum sýknuðu og fjölskyldum þeirra er eigi að síður nauðsynlegt að ríkisvaldið greiði bætur sem hluta af uppgjöri og viðurkenningu á rangindum þá kemur fram að ef einhver fimmmenninganna ákveði að leita

síns fyrir dómi eigi að draga þær bætur sem viðkomandi kunni að fá þar frá þeim bótum sem ríkið greiðir samkvæmt frumvarpinu Guðjón Skarphéðinsson er sá eini sem hefur ákveðið að láta reyna á bótarétt sinn fyrir dómi og hefur krafist bóta upp á einn komma þrjá milljarða þegar hlé var gert á viðræðum sáttanefndar og ríkislögmanns við hina sýknuðu og eftirlifandi maka og börn þeirra í vor var gert ráð fyrir að greiða sjötíu til áttatíu þúsund krónur fyrir hvern dag sem viðkomandi var sviptur frelsi í frumvarpinu segir að sú tala kunni hins vegar að taka breytingum eftir framgangi samningaviðræðna við fólkið miðað við þær forsendur hefði skiptingin hins vegar orðið eftirfarandi aðstandendur Sævars Marinós Ciesielski sem var sviptur frelsi í átta ár fjóra mánuði og átján daga hefðu fengið tvö hundruð tuttugu og fjögur milljónir Kristján Viðar Júlíusson sem sat inni í sjö ár fimm mánuði og tvo daga hefði fengið tvö hundruð og fjögur milljónir aðstandendur Tryggva Rúnars Leifssonar sem var sviptur frelsi í sex ár og tvo daga hefðu fengið hundrað sjötíu og ein milljón Guðjón Skarphéðinsson sem sat inni í fjögur ár og ellefu mánuði hefði fengið hundrað fjörutíu og fimm milljónir og Albert Skaftason sem var sviptur frelsi í fimm mánuði hefði fengið fimmtán milljónir

þessar forsendur gengið eftir hefðu fimmmenningarnir og aðstandendur þeirra því samtals fengið sjö hundruð fimmtíu og níu milljónir króna öllum starfsmönnum ísfisks á Akranesi um sextíu manns hefur verið sagt upp störfum frá og með mánaðamótum formaður Verkalýðsfélags Akraness segir þetta dapurlegar fréttir uppsagnirnar jafngildi því að um fjórtán hundruð manns misstu vinnuna í Reykjavík tilkynnt var um uppsagnirnar á starfsmannafundi nú undir kvöld Vilhjálmur Birgisson segir þetta áfall fyrir atvinnulíf á Akranesi við erum búin að ganga

þegar h b Grandi lokaði hér tvö þúsund og sautján

að stórum hluta sama fólkið og gekk í gegnum þær uppsagnir fram kom á starfmannafundinum að uppsagnirnar væru gerðar með fyrirvara um að ísfiski tækist ekki að endurfjármagna sig Vilhjálmur kveðst vonast til að það takist og fyrirtækið haldi áfram rekstri þetta hefur gríðarlega mikil áhrif ef allt fer á versta veg hér er um sextíu manns fiskvinnslukonur þetta væri ígildi þess að upp undir fjórtán hundruð manns myndu missa vinnuna í Reykjavík þannig að

í það samhengi réttarhöld hófust í dag í skaðabótamáli eigenda

Volkswagen bíla gegn fyrirtækinu en upp komst að átt hefði verið við

fjölda bíla fulltrúar bíleigenda segja sektina augljósa en fulltrúar segja ekkert tjón hafa orðið réttarhöldin eru með þeim umfangsmeiri í sögu Þýskalands um fjögur hundruð og fimmtíu þúsund manns höfða málið á

hendur

sem varð fyrir fjórum árum uppvíst að því að setja inn hugbúnað inn í minnst ellefu milljónir bíla sem

sýndi mun minni mengun en raunin var krafist er endurgreiðslu á kaupverði þar sem varan sé svikin einn þeirra sem kæra segir þetta einfaldlega réttlætismál

segir engan vafa leika á sekt búist er við að dómsmálið taki langan tíma allt upp í fjögur ár ef málið fer fyrir Hæstarétt fyrirtækið hefur þegar greitt jafnvirði um fjögur þúsund milljarða króna í bætur en tveir þriðju þeirrar upphæðar hafa farið til Bandaríkjanna Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri FÍB sagði í samtali við fréttastofu að ef

vinna málið hefði niðurstaðan áhrif hér á landi líkt og

annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu Friðbert Friðbertsson forstjóri Heklu sem er með umboð fyrir

hér á landi segir ekkert hafa heyrst frá

Volkswagen um þetta mál og því viti hann ekki til þess að áhrifin verði nein á fyrirtækið María fleiri reglur og lög sem tengjast þessu tvö þúsund og sautján

fara í gegnum þetta próf

Johnson forsætisráðherra Bretlands hafnaði í dag að hann hefði áreitt konu kynferðislega það mál og ásakanir um að hann hafi hyglað vinkonu sinni þegar hann var borgarstjóri Lundúna hafa valdið honum vandræðum boris Johnson byrjaði daginn á þar sem ársfundur Íhaldsflokksins fer fram þar var hann spurður út í

þetta bætist ofan á ásakanir um að hann hafi beitt sér fyrir að fyrirtæki vinkonu hans Jennifer

fengi opinbera styrki þegar hann var borgarstjóri Lundúna fjármálaráðherrann sá um að verja hann og ríkisstjórnina í morgun hann vildi að öðru leyti ekki tjá sig um ásakanirnar stjórnarandstaðan hefur krafist svara

hvers vegna fyrirtæki Arcuri var styrkt á

af sér þessar ásakanir og reynir að beina umræðunni að vinnunni við

úr Evrópusambandinu hafa stjórnarandstæðingar í Bretlandi fundað í Westminster um hvernig eigi að koma í veg fyrir útgöngu án samnings engin niðurstaða er komin í það staða innanlandsflugs er orðin afar erfið og ólíklegt að hin svokallaða

skoska leið leysi vanda flugfélaganna segir forstjóri flugfélagsins Ernis hann segir erfitt að keppa við aðrar samgöngur sem hið opinbera niðurgreiði rekstur í innanlandsflugi hefur þyngst allnokkuð undanfarin ár farþegum fer fækkandi á sama tíma og kostnaður

til að bregðast við þessu hafa stjórnvöld skoðað skosku leiðina svokölluðu sem felst í að niðurgreiða flugfargjöld þeirra sem búa fjarri höfuðborginni Hörður

forstjóri flugfélagsins Ernis segir að meira þurfi að koma til það eru blikur á lofti

við höfum verið að bíða eftir hinni svokölluðu skosku leið undanfarið hvað hún myndi gera fyrir okkur og við höfum svo sem trú á því að það geti komið til góða en þar er fyrst og fremst verið að hugsa um um

flugfélögin í Skotlandi sem hafa verið að þjóna þessum leiðum sem eru ríkisstyrktar þau hafa verið að fara á hausinn þá hafi fjölgun flugfarþega í Skotlandi ekki orðið sú sem flugfélögin vonuðust til Hörður segir að jafna þurfi samkeppnisstöðu flugsins gagnvart öðrum samgöngumátum í dag keppi flugfélögin við fyrirtæki sem fái niðurgreiðslu frá hinu opinbera og geti því ekki boðið

samkeppnishæft verð þar af leiðandi fækki farþegunum það eru niðurgreiddir strætisvagnar og rútur um landið það eru niðurgreiddar ferjusiglingar vítt og breitt það er undarlegt núna að við skulum vera komin í samkeppni á

ekki bara ríkisstyrkt heldur stjórnvöld þurfa að koma til móts við flugfélögin segir Hörður svo sem með því að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti og auka framlög til reksturs flugvalla gjöld til Isavia eru

og ríkið þarf að geta styrkt flugvallargerð og endurnýjun og viðhald flugvalla og

með þeim hætti að Isavia þurfi ekki að sækja það að stórum hluta til flugrekstraraðilanna var lýst yfir í Frakklandi í dag þegar útförin fór fram í

kirkjunni í París og þangað mættu margir af helstu núverandi og fyrrverandi þjóðarleiðtogum heims meðal þeirra voru Vladimir Pútín forseti Rússlands og fjöldi fólks safnaðist saman fyrir utan kirkjuna til að votta

virðingu sína Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti Íslands var við útförina fyrir hönd íslenskra stjórnvalda gengið verður úr skugga um að hægt verði að byggja hagkvæmar íbúðir á

í Reykjavík líkt og kveðið er á um í

fyrirhugað er að ríkið selji landið hæstbjóðanda

ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu var kynntur

í síðustu viku þar kemur fram að ein leið til að fjármagna uppbyggingu á samgönguinnviðum sé að selja Keldnalandið borgarlína verður lögð þar í gegn og samhliða því á að byggja íbúðarhúsnæði það hefur lengi verið talað um að byggja

en umferðin á Miklubraut þolir það ekki þannig að tengingin við borgarlínu kemur þannig inn er í eigu ríkisins en Reykjavíkurborg fer með skipulagsvaldið dagur segir að þegar gengið

til samninga við kaupendur sé markmiðið um blandaða byggð ávallt haft að leiðarljósi þar er talað um

ekki einhver ein tegund af húsnæði bara einn tekjuhóp eða fáa þá sem hafa mest á milli handanna heldur allra það er ekki bara góð nýting á landi heldur það er líka skemmtilegustu hverfin þau sem eru fjölbreytt og

viljum við byggja upp í borginni Ragnar Þór Ingólfsson formaður v r hefur gagnrýnt fyrirhugaða sölu á landinu það samræmist ekki að selja landið hæstbjóðanda þannig sé ekki hægt að tryggja hagkvæmt húsnæði dagur segir að þegar skrifað sé undir svo stóran sáttmála sé eðlilegt að spyrja spurninga en hann hafi ekki áhyggjur af því að þetta muni reynast erfitt nei ég hef unnið mjög þétt með verkalýðshreyfingunni að slíkum markmiðum

líka unnið þétt með ríkisstjórninni að þeim markmiðum ég hef gengið úr skugga um það að það var með heilum hug sem að þetta var sett fram af hálfu ríkistjórnarinnar i tengslum við

þannig á að við eigum

við að tryggja þetta frekar heldur en að það verði gert með einhverjum átökum Orkuveita Reykjavíkur áformar að leggja

hundrað og tvo milljarða á næstu sex árum í viðhalds og nýfjárfestingar þetta kemur fram í fjárhagsspá sem stjórn Orkuveitunnar samþykkti í dag Veitna er stærsta einstaka verkefnið á tímabilinu einnig er gert ráð fyrir byggingu nýrrar aðveitustöðvar rafmagns fyrir farþegaskip

fer nú til umfjöllunar hjá Reykjavíkurborg sem hluti af fjárhagsáætlun borgarinnar á sjúkrahúsinu í Herlev í Danmörku er nú farið að nota gervigreind í krabbameinsmeðferð í fyrsta sinn læknirinn sem stjórnar meðferðinni telur tæknina auka líkur á fullum bata þar sem mun minna svæði fer undir geisla en áður

er með krabbamein í þvagblöðru og fer daglega í meðferð af þeim sökum meðferðin er þó ekki með hefðbundnu sniði þar sem ný tækni sem sem þróuð var á sjúkrahúsinu er notuð áður fyrr hefði þurft að geisla stærra svæði en sem nemur sjálfu þar sem þvagblaðran er alltaf á hreyfingu

hefur verið bætt í

geislunartækið sem reiknar út hreyfingarnar á þvagblöðrunni og þar með

og skaðar því ekki heilbrigða vefi næst því og þessir útreikningar ganga hratt meðan undirbúningur fyrir geislameðferð gat áður tekið nokkra daga við við geislunina kemur í ljós að blaðran hafði færst og því hefði þurft að geisla töluvert meira af henni ef nýrrar tækni hefði ekki notið við minni líkur á að sjúklingurinn nái sér

að fá malbikaðan veg á Borgarfjörð eystra segja heimamenn eftir áratuga baráttu ferðamenn hafi verið dauðhræddir áður vegurinn til Borgarfjarðar eystra liggur um Vatnsskarð og

var malbikaður fyrir helgi þið látið ekki þokuna stoppa ykkur hérna nei

reyna að klára þetta það er lítið eftir samkvæmt útboðsgögnunum átti við rauninni að ekkert að leggja á þennan kafla hérna fyrr en á næsta ári sko en það var sameiginleg ákvörðun

að reyna að leggja á þessa tvo og hálfan

í haust og það er að takast sem er mikið fagnaðarefni fyrir heimamenn sem hafa lengi barist fyrir bættum vegsamgöngum þeir mótmæltu ástandi vegarins í fyrra og helltu

yfir hann steypu til að vekja athygli á ástandi hans þetta er dásamlegt

er bara ekki hægt að lýsa því hvað þetta er mikill munur hann hefur mjög mikið að segja maður heyrir á ferðamönnum að þeir en vonandi ekki lengur nei nú breytist

viðhald á tækjum sem fara

stytti ferðatímann mikið

manni finnst maður bara vera allt í einu kominn forseta Íslands verður haldinn á miðvikudag í flestum grunn og

sjónum er sérstaklega beint að unglingum í níunda bekk og á fyrsta ári í framhaldsskóla lögð verður áhersla á fræðslu um rafrettur orkudrykki og svefn embætti forseta Íslands

landlæknir og fleiri standa að helstu áherslumálin voru kynnt á blaðamannafundi í Fellaskóla í Breiðholti í dag forseti leggur

lið með því að ungmenni um mikilvægi þess að hugsa vel um sjálfan sig og huga að því sem við eldra fólkið erum að reyna að nefna með

að vísa í rannsóknir og fordæmi og ekki með sko hótunum eða boðvaldi eða hryllingssögum íbúar á Oddeyri á Akureyri ráku margir upp stór augu í síðustu viku þegar

stærðarinnar dróna var flogið yfir hverfið þar var starfsfólk Norðurorku að prófa nýja aðferð við eftirlit er hægt að finna leka í lögnum með og draga úr

Norðurorka á Akureyri fékk Íslenskar orkurannsóknir með sér í verkefnið en ákveðið var að byrja á afmörkuðu svæði á Oddeyri þetta er í fyrsta sinn sem fyrirtækið notar aðferð sem þessa við rannsóknir og eftirlit á Akureyri við

erum að fljúga með leka úr lögnum hérna á Eyrinni á Akureyri sjáið þið eitthvað í þessu fyrsta flugi við sáum á nokkrum stöðum bletti bletti sem gætu mögulega þýtt að það væri meiri hiti á þeim stöðum heldur en öðrum en við eigum eftir að fara alvarlega yfir gögnin starfsmenn

voru ánægðir með tilraunina og gera ráð fyrir því að halda áfram að nota dróna til að kortleggja hitaveitukerfi bæjarins með þessum getum við vonandi greint bilanir fyrr áður en þær verða stórkostlegar og brugðist þá við þeim í tíma það sparar

bæði tíma hjá okkar fólki og peninga þetta er bara partur af því að koma okkur inn í nútímann en eins og ég segi við vitum ekki alveg hvernig þetta kemur út en við bindum miklar vonir við það á morgun er útlit fyrir hæga breytilega átt víðast hvar á landinu bjartviðri

í flestum landshlutum en stöku skýrir syðst hiti yfirleitt fimm til tíu stig en allvíða næturfrost Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með

hvað Einar Örn Jónsson verður með í íþróttum það var heitt í kolunum í Kaplakrika í gærkvöldi þegar f h tók á móti Aftureldingu og Val og k r er spáð Íslandsmeistaratitlunum í körfubolta Valur er handhafi allra titlanna í kvennaflokki eftir sigur í meistarakeppni k k í

tjón sem ranglátur dómur í Guðmundar Guðmundar og Geirfinnsmáli olli þeim sem voru sakfelldir sakfelldir og fjölskyldum þeirra þetta kemur fram í frumvarpi forsætisráðherra um bætur sem lagt var fram í dag hátt í sextíu manns var sagt upp störfum hjá

ísfiski á Akranesi í dag formaður verkalýðsfélags í bænum segir þetta áfall fyrir samfélagið ein umfangsmestu réttarhöld í sögu Þýskalands hófust í dag í máli fjögur hundruð og fimmtíu þúsund dísilbíla gegn framleiðandanum fólkið krefst skaðabóta vegna mengunarmæla sem gáfu rangar upplýsingar rekstur félaga í innanlandsflugi er þungur og ólíklegt að skoska leiðin leysi vanda þeirra segir forstjóri Ernis erfitt sé að keppa við aðrar samgöngur sem hið opinbera niðurgreiði

tíu í kvöld